Nyamdu arab en je jamanu kanjum mi yidi mi nyama mi nana no va'I ha hunduko am. Beldum na ko dum velai, to beldum ma mi dingasodugo mi nyama to velai bo mi sodata ngam ta mi mbara cede am ha mere.